﻿भरतनाट्यम कथक कोहली ओडिसी मणिपुरी कराड़ीपट्टू नटवरलाल रासलीला लावणी घोड़ा धमाल घूमर ख़त्तक्कली रणजी डांस गोरी होगी। नाट्यशाली होगी कच्ची घोड़ी गोविंदा बेड डांस दमाल भांगड़ा तमिल नृत्य हो गया कच्चे लोगों को चौसठ कला नौपूरी और रासलीला तो होगी बाल तीन और भी गनी सारी।